A mia la prima differenza ca mi veni di diri è chidda di lu culuri: li cavaddi ponnu èssiri bianchi, marruni, grigi, pezzati, ma cavaddi a strisci bianchi e nìuri - comu li zebri - nun haju vistu mai! Poi nun haju sintutu diri mai di zebri ca pòrtanu carrozzi e chi vennu usati di l'òmini comu menzu pi spustàrisi.